Овози чрчрак яъне сверчки ба ман бо шабҳои тобистона ва оромӣ ассоатсия мешавад. Он гӯё мусиқии шаб аст, ки дар хомӯшӣ танин мезанад. Ба ёдам меорад шабҳои деҳа, вақте ки ҳаво салқин аст ва тамоми табиат хомӯш аст. Ин садо дилро ором мекунад ва ҳисси осоишу табиатро меорад.